Väega tavalisõq eläjäq, kiä eläseq maa all, ommaq mutiguq. Selle et näil om sääl lihtsält nii pall'o parõmb elläq. Nä ei piäq pelgämä, et kiäki näile pääle ast, vai, jummal hoitkuq, kiäki näid ärq süü.